بحاول إني أغير من طريقة تدريسي، <hesitation> ممكن مثلا أستخدم وسائل بصرية زي مجاطع الفيديو، أو إني أستخدم العضوة التقديمية التفاعلية اللي يكون فيها زي رسوم متحركة كده عشان أجذب إنتبائهم، كمان ممكن أخليهم هم يشرحوا لبعض، يعني أجسمهم مجموعات صغيرة ويناقشوا مع بعض أفكار الدرس الأساسية، وكمان ممكن أخلي في مسابجات وهدايا عشان يتحفزوا ويتحمسوا بعد كده للدروس.